Tina yó ta odu ikni nguti xhin ti'chutu yó chi tina yó ta yianti, tinti naivii nreti veeó ho tona nami ni keo kó ta koti xá veeó tá, jan ni koti ta konrete mio na inri na xaó, ta ti'chutu yó ta va nretuti veó tu na ke tu kitiyó akan'na na danruviti veeó, axati xhikoo toña ni keetí, alakondró ana kitikini ni ke veeó jan tá ta nida tu kitijan tin ti'chutu jan, ta ti'chutu jan ta na dachiti ta dadavatia no dachiti ta tina yó ta nami nikuní dachíti, ta xajantá odu oduini ngu tina yó xhin ti'chutu.